Tena azafady fa somary taratara iaho nkeo satria maro gn'ambotaiazy e tena nahatara ana nkeo lo- loatry ambotaiazy nef e misy anay lavitry iao da niezaky nandeha talohaloha avao fa sy tafy nande tratrigne bus maro loatry mifampitony amin'arabe iny da voatery sy mainsy niandry anizay vao tonga aty zay gne nahatara anay tena mialasiny fa.